Mëdyëbë ja'at oygëxnë i'ixë jë'ëwëp yë nebya yë tsu'ukyë jadun dun një'ëx ana'ax este ni'iy kyan mëdë yë bi'i të'ëts pajk ni'iy jadun bi'i dun myaj më jëxë'ëp dunt's i'ixë ma'ad yë naranja china jadunt's yë dun i'ixpë oygëxnë jadun ka'an mëdë ni'iy mëdë dunt's dun një'ëx nebya dun këxë dun oy ya'awëy në ko'o dun jë'ëxëp jue mëdë ni'iy yë ech dun nëdnëm este mëdë jue oygëxnë.